Gappuramma nyeza nyimelti ku <noise> gappuramma chama gap ni yin piji ɓarem, nna Jummai inige jiri ɓanga da yeke nga ƙis ka palom ngan ƙis ƙingur ɓa nan shi ki ɓurti tong gjong jimera gha, ngan damtasi mba ti ziya zo wor ko ngiti nga palomi nga za nduk ni isa ki ngit palam ya ɓa, ti zii ya za nga ɗi she ƙuzuku nguri tang gjang jimera gha, gjong donta si ba ki me palama ha ki ya ni me me me gume nga, palem ɓang sosai yir ti ma hakiya ni guma, ngan shi yir ti ma igur mba kuma nan ndu she jhimera mba nang taba yi shenda mba ti ka ziya ku har lendang ni jhin an je ve memunara har nu jin wa mudi lendand kam nga pashan gha aza nga yi she jim nguri nga jhan zhimera gha nga yi she njim nguri ni banga mba tanki mba palam mba nga, tanki ba palam mba nga, tanki ba palam mba nga mbu wayi ta khangha ku mbu nga ma palama za ye ta dan nga nuyi yatar ku mba kuruwe mba tu dlab tu dlab wara, mbu nga chingha nga vi nga vi sapari taba ku tu khangha za za kombadanga ngam yi koba ye war mba mbu nga vii sai nga. Ge nga ngumi tang ching vara gha, har wana, wana, wana, wana, nige ngan taba yi she jimera nang taba yi she jimera mba kuma surda ngan taɓa yii she nda mba ko surda ngan di she jimgur ba, ba yirti ma kawaii ha ki ya ni guma yirti ma kawai hakiya ni gumera yardar annabi lokashi nike konum ka hulki ya ka hul huli konum maghm sai wa huli kom to shirnda to lokoshi nu hulki ta ɓa ba lasai ya ku ti lamba tang ji chem ɗi ma pijiri, pijiri kuma nake piji nige jimera gwaki nga, kalak ɓarem kap kan khurma kap kan khurma njip nuke a zhiki kyeni anje mba ba nga jhano nune wara to ngan zin husku mba nang taba zin husku mba jimera wa gwanga ma musu nga yi nusu yenda sosai tun ni banag mba tu yi mbalar mbanda ta mba tu ha bam jimgur kya mbaki tu ki tubar ya mbalr yin zikiya yafanganda mbalar nyin ziki ya yafanganda nza nga yafaro nduk wayi rap kunung tiki hut tubar hara tan yafanda nza tun ni banga mba kya yirtima <hesitation> nga kuskya ba yirtima mba nga ngan kus pulam bamdi mba toh. Yang nna dama ji ɓang ko ngan ji nang zi nga za mbu nga ɓur nuski da ki magham da nga ɓur yamangur mba ba dandi nang wa gaman nga har abada kuma lendang ba mbalanang ziki nan wa khus mya, wa khus mya, wa hus mya, lendang nga burkye husku mba kada nang lakta tan ndi yema ngur mba nga nje harti magham jham nijin ti ndukti nga ba nu mbu raptan yan mba nganje mbu rapta mba nga je siyen nu cheute mbaran nu vurkiya nga kuna nu cheute mbaran nu vurki ya, nga kuna nda nu cheute mbaran nh vurkiya nga kuna nda ni mani dinkingansi mbu nga zi ngaza wa dindi nga wa dindi nga yema bonye ngayi zop ngayi zop shenda ngayi zop shenda ku magham yapanga ku magham yapanga gaskiya ku magham jhire ku magham yapanga kume inuke zukiyaku kam wa subur mba har tanyi tanyi shokna har tan dla ta zin yine war kawai tazi garwen tan dlan yine wara tanga mba tan mba tan tan yapawara to tan yapawar kume nga na mbenanga da haiti mba sosai to dayeke wa ghut yapar hara tan yapa wara yirti ma ngan shiki nyeza da da nige shiki nga shi yirti ma sosai ba ingur mba palam har nga da yar tan dungha tan khan mee hakime palam ta nga vi vara nu padla har tan ndu wai mba nga. Ti zombure da ha yirti ma nga gang wai nga za ka mud kochiya ha palom, mbu wa ghut dluti ku nda hamdi mba nga za wai na ka mut ya kwaciya? ha yirti mari, to lendan nga yhi nduk gwari je? lendang nga ha wai je ai nga hakyev wai, sai da zi nga za ƙi magha yafa nga ni ɓalar nang ziki nang cheute nu vurki ya, nga tanga khuti nga khuti nda nga khuti nda ku yafa nga, ku yafa ng, ku yafa nga magham kama mbu ta khut nda ke yafa, ka yafaro to nga kuna han madi mu inuke nduk nana ammaki ma jhamdi nga nu jhamki nga nake malli mbalar nuke shikiya to nga zika chin saki nga kom tanzi mbalar nang nu daam kume wayi madlli mbalarya kom tanzi mbalar nang nu dam mbu wanang tik ngan ma zira n ba kume wayi madlli mbalarn vya ku har ti sarge nga ku za har ngan vee palam mba to dunya wa nang kuma chema nje mbu dunyenan lendan nga wada nga ge chin sara ma nuga nga nga yi ki palam si lendamg ma wakuna ko yir mbarkandi ma ngayi shiran mba ha chin palam nang yang lendan ko num wa wada, ko num wa wada, wa wada. Lendang kisi maghom wa duki, khus mi magham nu harem, khus mi magham ndi harem, kus mi magham ndi harem magham palam si mba khus mi magham ndi harem, kisi mi addini ɓarem mbari, kisi mi chele ɓarem ni chin, chele barem ni chin addini mbarem kisi mi chele mbare chema kuna da, chema kuna da, chema kunada chema kuna da maƙi maƙi, chema kuna da war nige a ɓoki tik ma da me ghai ɓarem, mbu wa ji ma yiri magham toh sa war lafiye. nga ghutoro to sa war lapiya chem wa kuna ni inige a ɓa ma maran sa koh nim kap yhi mbari, ɓolar nige chema ziran chema, khut kuji nyimalti, ti kuji nyimolti <hesitation> tik khuti ɓorem, tu kuji tik khuti mbare ti taba yin kuji ku mbarem kap ye yeng chem tik mundi ɓu yen ti me ghai ti gap ni gana, me ghai ti gap ni gana chem tik mundi. chem tik mundi ai magham ding ki rem ti ding me ghayan chem dinki ye varem mba to me ghaiyan wa duki chema khuti nda me ghai wa duki me ghai wa duki me ghai wa duki ti me ghai aa gap ni gana ghwat dumbari tiyi jhaye tu ngha me mere tu khun tu tu mbu <noise> <hesitation> ke kapti wa ji. Khun me mere dun mbu wa khuni kam kom ti shi mbuwa nangn mba nika shi mar mba ngar me mere da inuke mbarkandi jhate da inuke mbar kandi me ghai da inige mɓarkani, me gha ɗa mɓarkani sosai mbu ta khis me ghai ɓoro ta khis har abada ta khisi, me ghai ɗa inige mbarkandi, khis na ve jire, jire ka kisaro, to lendang chem wayhi bing ma jiri yang magham nga huto toh shwata nga ni ɓalri nige zi nga ya wara lafiye chama kalarang yang har lapiye chem ni yeng chema kaiarang yang chema hutoro to magham toka shwatakirem toka shwatakirem chem vur lfiye ya yen, to ka shwatakirem chem mbuu yen, to ka shwatakirem chem yi kanadi ni yen, kom chem mbu yen, chem shim yen, chem ndola yen ti har lafiye shi, sarda nduk nuka gwar ve yinan mba vur mi gwarkir ya yon, vur mi gwarkir ye yeng mbu chem wa vur gwarki ya yeng ko num chem ka mbu yeng, ko num kayi ndon ndol chema hutoro. Toh she rem <hesitation> nduku anje nige ka ha ki yaren ni guma ɓa sai toh, kap mbu duniye na rap ɓaro anje ɓa, kap mbu dunye nang rap mbaran je mba nu shipar ɓaro anje ɓa kwata kwata anje mba sai toh chema ngit mbu̱ yiti ɓoro. sai to, to chema ngit mbu yiti t nduk zi malkoni ni vero to ko pashakin nge yo nijin, a nduk ziki malkadin vero pashakin gha ye niji. n toh ƙe kuna ai, to ke kuna a memuna nduk sibur ki mbu̱ wa da yitan tu hutoro fan ni fan memunaran wa yhi muni toh ai to ey kuna. to ey kuna chema kuna ro, chema kuna ro ni nige ta san yerem, tu mudlo puzroo toh ha va gha titik, ti mutlo yi nim toh ha va titik, to mbu ta gwa kadani, nake ta gwa kyi nuke gwanji mbu̱ no gwa kanaɗi ɓa ta ghudi yang magham chema hutaro chema kunar yero ko num ta riga ta gap si yeremi ko num ta gapsi yerem nu gana chema zambuk ta kap si yerem nu gana kime chem wa gap nu gana sosai, chem wa gap ni gana sosai chema hutoro, chema hutoro, chema hutoro. magham chema hutoro, chema hutoro magham jhinarem gwanji.